Any amin'ny valopolo tapitrisa agny vidinà <hesitation> tômôbila vaovao amin'ny firenena misy anay aty de <hesitation> raha ohatra ndraiky izy ka efa niasa le occasion-gna io de antsasakan'ny valopolo tapitrisa zany, misy dimampolo tapitrisa, misy efapolo arakarakan'ny hatsarany, le izy efa niasa igny.